बादल के आकास के सोचाईसी त हाम्रा कथी लागैया हम लैका मे राहली त हाम्रा कैसन जूदल लागैया कहके । लाइक मे हम सुते के सोचैत रहली आकास मे बदल मे कथी होई कहके हु जब बदल लगिएय त हम कथी सोचैत राहली । बदल सब एउटा रुव के बनल बा रुव मे होई आदमी सब सुतल होई रुव मे बैठ के आदमी सब देखाइट होई हमैके देखाइट होई कहके । हाम्रा आइसन आइसन सोच सब आइय बदल सब कहेसे बारी उजर होइया सिरके रुव सब वी बारी उजर होइया हम उहए सोचैत राहली । सिरका के जॉन रुव सब ब न खोल सब आउसनक अजतही ओरैत बारी उपरियों आउसनके होई कहके उ बदल सब जब पनि पर्ल पर जब । गिराइट होई ईजन आके रुव बन जैत होई आउसनक सोचैत रहली बदल के कलर वी पूरा उजर होई बहुत निमन वी देखाइया । फ्रेश देखाया साग देखाया ऊहएलगी बदल सोच के हाम्रा है रुव के याद आइय खसस मे ।